Ñe esperanza kua ñe misi tanta ikavi oipota jei öi yandeve ñamae vaera matɨ kiri reve ñarota ñai jare yande porovia reve ñaröta jokuae yaipotavae outako ovae öi yandeve